भारत को इतिहास। जसा भारत एक बड़ों भार देश है। इमे सभी प्रकार का जीव जंतु, प्राणी, मनख सब रेवे। जसा भारत प्राचीन काल से ही सोने की चिड़िया ख्वावे। भारत का बारा में खेवे की दूसरा देश का राजा ने इपे आक्रमण कर्या। या का राजा णे हराया। भारत में जसा गरीब हे उणे प्रताड़ित कर्या। भारत में अलग अलग टेम पे कोई न कोई मनख आता र््या । जसा विदेश से अंग्रेज आगया तो उण ने राज कर्यो। गुलाम बणाया।